Mi wujan nonde mai ha dow majum. mi tabbitinan nonde mai memi ko hatoi, ngam bannin watan dum voda masin.